<noise> Isaky ny herinandro mba manoka fotoa, hidira na hanaova fagnazarategna. Igny manko mahasalama; da amin'igny fotoa igny avao gn' anaova azy da amin'izay zatsy gny vatategna. Tsy miovaova am zay tsy marary.